Alay i da alay ny fakany. <noise> Da lafa vita miala aby gny fakany da manafana menaky; <noise> da a sady manafana menaky ategna izany no <noise> sady azy atao da tena madio soa sady tetitetehy <noise> koa manetiky hena regny. <noise> Lafa vita zay da fa madio soa igny da mandevy soa koa gny menaky! <noise> Da arotsaky i <noise> da saroma, <noise> da <noise> hentihentea avao tsy ho may, da harokaroha, harokaroha. Lafa hitategna amin'izay fa masaky fa hay hany igny, vita hendy da loary amin'izay da hany. <noise>